Coc tehuan titepeuqueh totepocqueh hay ve <hesitation> ohsia tonalih amo ticcuayah ni manteca noso ni asiete porque amo oticpiyayah centago o tomin. Satepan opanoc tonalten opanoc xevetl yotiquixmatqueh manteca de pietzotl, yotiquixmatqueh manteca de soya, pero quemah axun ya ticuah porque ya oncah, ya oncah aciete de fabrica yeh quichihchivah, uan tos tocoviah pero antes amo oyaya quichichiuiluayah nah nononah totultitl en lugar <hesitation> quivicas inon mantieca noso aciete oquitlaliluayah textle oquichichiuiluayah totultitl ca ca textle ovielic quisaya porqui oquitlalilayah un poco de yestatl o vielic, pero uxan yacmo. Uxan ticuah aciete noso matieca ica titlatzoyoniah uan ticchihchiua tonacatl o ticniquih tictzoyonisqueh o noso itchihchiuasqueh chile ca ica tiquiuxitiah axun para ocachi vielic, pero de todas maneras necau tiempo cachi vielic oayayac porque ocachi otcuayah nochaja quemeh oyayac pues <hesitation> inon loque yayac de por sí que utitlacuayah amo <hesitation> tlen otechpasarouaya gaga cada vez cacateh devecoveya uan axun amo axan niman timococuah catli mach tejuan acmo cuali, quemeh aciete ya vitz madetlin planta, mantieca pos iuitz de petzontl. <hesitation> En quel tiempo petzomeh movehpouayah quicuayah sacatl quicuayah xevetl uxon amo uxan quintohtomauah ica miyic inyecciones, quinmetzmineh uo acmo cuale nacatl ya yavitz quipia miyac infección noso ivitz muy mal acmo cuali nacatl por eso miyac timocohcocouah in tocnigu. Onehgua ya nicpiya sesenta y siete años uan nosetiroua cualih. Miyac de no edad yomehmequeh porque uxan niman mocohcocoua catli quicuahticateh puro nacatl tlen amo servireva porque vitz hay veces que vicas mic cosas de fabrica o quivicas <hesitation> quemeh acelerantes quipicas miyac quemeh tlin techperjudicaroua tocuerpo amo quinamiqui tocuerpo o ticohcocoua ocachi ica miyac fácil. Quemeh cal ticohcouah isihco uan antes amo porque ticuayah ocachi tlin yaja yayac en aquel tiempo. Tos Amo oyayac inon tipo de aciete ino matieca. Oquichihchiuayah comidas aveces sa tlaxcali go istatl o xitomatl oticouayah o bien tech cuali otinenemiah amo comoquiera tocohcocouah uxan cada vez caiseco tomocohcocouah entonces cada vez yomopatlac in tiempo acmo yehuatl quemeh antes. Antes neh oniccualitaya porque amo yaya quemeh axun, quemeh axun oncah pictza que oncah perro caliente onejua amo icuilita inon axun pues can miyac piluantzitzin caulitah, pero amo niman mocohcocouah o quipihpia ocsiqui quemeh cocolistlí quimahsi porque sa tlacua como quemeh noche tlen vitzi quita quicova o quicua uan inon neja amo nicalia amo nipaqui por inon niquitah entos mic ihseuca mocohcocoua. Naja ino noedad tehuan oticuahqueh tlen tiosmonamaca ni tzopielic amo oticonia tlalevis porque tla oticoniah atzintli, atzintli de lemon, o atzintli de aloxox o atzintli de gueyava yeh non ticoniah tehuan ica azúcar uan uxan yacmo axan uerza coca o noso ocseteh tzopelic monamaca. En aquel tiempo, necateh tonaltih amo oyayah ihquin, ihquin ipan inon tiempo onemic, pues neja nictoua inoc porque naja ipan in año cincuenta y ocho, onitlucat, Pal sesenta, sesenta y tres, sesenta y cuatro neja quemeh de chicuasen xeuitl oyehua oniccuaya yetzmetl, niccuaya inon <hesitation> xoletl, oniccuaya yelotl, <noise> ayuhcoconeh, pero axun yacmo.